Tëtäguasu Chilepe jokope mbite arasa gunoireta temperatura pañandepo mboapi coma <hesitation> sau grado centígrado jaema araku jaeramo yaesa jokope yasipipepe jaema oipiti mokoipa mokoi punto mopeti grado centígrado iroi oiporarareta jaeko yasi aratinipe kuae oupiti siu coma siu grado mbaeti yaesa jokope okiaveivae